Hee, mbo umada yaale, baso, mmeese bi, mmeese, gyíŧe, biga hala, hala ma húrin yaa, a fma binrayi, a fma binfúrre, a fma binfúrre. Wi mada yaale, njali mo ubiiŧa be bintimbi ma, bintimbi ma gina a feri fo. Bito ga fboja, mbolo bitoo ga a bsulu bwoda, bsolu bola mada yaa njali ma bembele nyaa bembele bândina yaa hamma, han bsuli bamada yaa hamma. Wi gyíŧi ma, bâa ttin dooŋlina ngi bàa, a fnjiŋni ma, bari mbolo uu ttin jewi biiŧa, uwi biiŧa waabo ngi ggít. Ma a bmeesem bàa ma, a bgím bâa ma, blúfli binhúfli a ffil ma, ñe he bimada yaa sirtu a bboorin ffomte. Wi mada gitile a bboorin ffomte, wi ma bembegele womi wi maa wi bombogi nwomi, wee ma faŋ ma gí, wili wi ma húri yaa hal mada wi ŧaga. Hee, giwéli nwom mbolo bta bhondi, hee gwentele ftuug ma d? duggu nwomi siwa bta bembe fana. Dong wee ma, biŧoog, biŧoogi wil, nonsoloman biŧoog fere, mee biŧoogi hosi gwilin woma he. Ndi bintimbi to ta han biŧoog, bwom mee gyíŧi ma fana, bimada ŧoogi bwom. Dong a wi ma bâŧoogim bembe. Bamada húri njali ma bamadan númnde, baamba mmada weligina a bsaanti bamba.